Est jo'nyune'i tzyäjkyajpa tyäk, este mye'tzyajpa ku'yune, ijtu mäja kukyäsyi tzyäjkyajpa tyäk, myetzyajpa ku'yune, jenä jenä ijtyajpa je jo'nyune y jenä wina jee jo'nyune mäjapap je'tij jenä pokajpa je nyo'syojmä, jenä pokajpa tzyäjkumap tyäk jenä pokajpa, jenä itpa 'yune, jenä jenä 'yak ye'nhpa 'yune, mye'tzayajpa ku'tku ja'ku minu 'yak'kutyaje, sea ka pescaditu, algun tiyä tipo de animalitu jet'pi'k 'yesyajpa 'yune y tambien tzeje'i tambien tzyäkpa tyäk, jetij tzyäkpa tyäk kukyäsi, nyotpa je kuy, jojmä täjkäpya, jenä tzyäkpa tyäk, jenä itpa 'yune, jenä pukspa, jejtzye ijtyajpa jete y ijtyaj wene mas este jo'nyune tzyäjkyajtajpapä kotzäjkäsytya'p tyäk, jenä tzyäjkyajpa tyäk, mye'tzyajpa ku'yune, tza'yune, titya'p jetkyäsi tzyäjkyajpa tyäk, ijtu tambien este est ijtyaj'ijna ba animal mas mäjata'mpä como pea titya'p, je'tij tzyäjkyajpa tyäk jetij tzyäjkyajpa tyäk puro tza'yunepi'k, tzunu'une tzyäjkyajpa y jenä jojmä täjkäyajpa ja'ku ijtyajke 'yune, jenä puksyajpa, jenä mas ijtyajpa mas animal mas mas mäjapä animal jo'nyune'.